Allor, <hesitation> sicurament 'o gust preferito mij dà musica re- rest p' semp 'a 'a vecchia musica italiana. Non lo so <hesitation> m' fa sentì semp carica, m' piace dè canzoni chesteccà, m' piace semp 'a cantà 'a squarciagola, infatti no? Ogni vot se 'amm cercà 'na serata pure se alla fine, ij e 'e cumpagna meje tenimm n'età ca simm giovan, però cercamm semp no? E cercà 'e serat addò c' sta 'o piano bar, addò s' metten, s' cantano ste canzon italian, cà t' miett e te cantano tutt squarciagol. T'aggia dicere 'a verità, <hesitation> pe quando resto, <hesitation> alla fine 'e gust preferit meje <hesitation> a me piaceno alla fine quasi tutt 'e gust <hesitation> musical. Alla fine dipende secondo me tant dall'umore, da 'o mument ca sto passann e non lo so. Però alla fine p' me resta in primis proprio di tutto 'a vecchia musica italiana.